<hesitation> طعامي المفضل هو السمك. انا باحب السمك قوي، وعشان نطبخ سمك لازم نكون غسلاه الأول كويس جدا ومنضفاه وبعدين انتبله، وعشان نتبل السمك لازم انجيب <hesitation> توم وكسبرة ناشفة وكسبرة خضرا وتوبال سمك وميلح ووو ونحط السمك فيها كويس فترة حلوة وبعد ما نحس ان السمك اتتبل خلاص نجيب دقيق او ردة او سماد، وبعدين نقلب السمك فيه ونكون مسخنة الزيت كويس ونحط السمك فيه.